adhes lamatif iyoo adhes sadhii kunen inin dhib yed won birr thendhekithu won akhan tunen dhub dikko dansaa muuu dhub adhes akhana khun Lilah inamaa pesa khabaaa ades lamatti kasadhiti wolum kassa dhubi adhes akhan khunen inamaa woth jebiyee waq kadhethe pesa hinjiru dikko laftin malsun habontee dhub dansamuu inamaa gudhaanen Lilah hinfedhuu adhes akana khan